so entai dow ataal, a hakkilan nanno, e nyamo maa, yeeso e gaɗa maa, ngam yahh ɗon to njahhata jam.